nye bam defre rumni virun of tera banu kujetati virun of tera banyu bam bodhe jam andirada manja virun of tera banyu bam nunut tndem banyu naf tera banyu bam nai jemi biriha nai yam sewe idola misaka han den gen sewe naf tera